पोली बुटी रोहे चिकी लेरी तू कोहे गुलेरी पणा आमुत बुटी कोजे। पोली बुटी जी <hesitation> रोहे ती थंड आउने आवाज रोहे। के पोलती जी <hesitation> खानें समान काई मकी ते काई। <hesitation> गहुं ते काई मूंत पो खेते में पड़े रोहे ते उठे विनी। विनी ने ली जाए ने इन्रा जो <hesitation> कोटर रोहे पोलो। <hesitation> खेत खेत मां जी मारों आम को पेड़ छे चिन्रा। मां इन्रो कोटर छे ते लाई जाए जाए ने मेक रोहे ने राखे।